Ñy fomba fañomana ñy rôtiripy: - ñy voalohany teña mikarakara ñy liany. -Faha roe teña manday ñy fitaôva ze ilà nteña aminy ñy toera andehana nteñ'eñy añy, fikajia ñy raha mety ho lany nteña miarak'aminy ñy drala zay, eo avao koa ñy fandesa sakafo noho ñy rano ilà teña andal'eñy.